Pus kiau mjau lantañ mas biu nmes ki ñkiy ni nep laui aveces mjau ntañ lamjing njuande mjau ntañ nuts kampiep ru kiuang o kampieyp biu ntus nibiu numas ya njau pa nauijily y njuande mau ki ki ki xkjis biu nmes purke mjau lame mjau ki ñkiy nip tjau ntay nti lame nda ntsi pa de ru lakuaut mjau ki xkjis porque mjau daap njuande lame nda color mjau daap y mjau ntañ ma maudat xiñkiaudat y ya dagujun alejeng ama maudat njuadat jutsjedat y ya niu nep pejebat biu ki kiyet misbat cuando lamedat y njuande biu nmes mjau ntañ ne pajebat jutsjedat para lamjeng kukua o lagartijas njuande ne pejebat y deru ya despues primero lamjing y ya despues ya naung y biu dru njuande mjau daap porque njuande mjau ntañ lamjing meje kuaju kuusgan meje pik kuajau uaaigan. Y mjau ntañ meje pik ama kun kiagun kun taguan kanjua meje nip mang najañ njuande mang ama porque ya lajut ama kun kiagun y biu nmes me ni riat mang najañ nauijiyl y biu dru me ni mang ama gamjeng mang ama gamaadat kjuadat najanat o xiau ndrudat pero si cuandu neng biu dru mjau nip mang nasijiñ y mang natu y biu nmes me ni nisiquiera tsau njee biu nik dantuun asi y njuade biu dru njuande es mas delicado porque es mas nip mjau tsau nep jui y como cuando biu nmes ni nip tsau si njejeung desde kampiayp nip tsau bi golpe cuando a tsu campu y biu dru me ne jui uajaiñ bi makua o jui paje maje nep y biu nis ntaiñ lamjing kun nda ki unkuang o con nda ki skaung u bi nik lankiji maje kuajau lamjing asta kun ki chjijiñp de ujuy kuaju lamjing kujande majau gasijiñ y biu dru mas gasijiñ. Y kuande biu dru lame xiaun color mas daap mas nti y nkujande lai mas kieyit mas kidat y asi.